ña kimí kua hua ña sa ña sìin tina ha si vilu ka hua´hua taku vilu a´ra ñaa koo kaari nta itu´n kari ña sí nta sùku´n kari ntuku ri sáa sia´siri a síaa ve´e sika tukuri ra ña tii´n ri ti´ín ña likuaku tii´n ri ña ntaku kiti kuatyi so into nu ñu´ùyika tii´n ri sia´siri ra un ti tyito ini ve´e ini tava ni taki ti´ín ka notete ka´ra ni kasiri ña kuu nuni na a ña kuu tiki´n na ntakumía tana sía ve´e na ña kasiana ra ika hua tyito ti kuu vilu hara ti ku tina hara kò´o ka´ri ha nta itu´n tani sa vilu ka tyi ñaa tyike into ri´a nanutuku ri ñaa nu kixiri ra tasini ri ntana vasi ntanà ra síari ra sara sini na ña vasi ntana vasi ve´e na a kiti vasi ve´e na a tyi tina hara kuu tyikuni túuna ri ista kurra na ista kurra tixuu na a ista kurra ntikatyi na a ista yaka ntisi na aa kini na ni kaku sée ra ika inturi ntaa ri sa´na ra tika ra síari intu ri ni kua´ra ta ku vilu ka sana kuna tyikunina ri a kakintuna ri ni katyi ri tyi isuu tìu´n ri hua tyi ñaa tani sia tani sia ntioxi ña kuuri ña ti síaa ña ti tii´n ti´ín ra taku tina hara ntani kuso teteri ntanikusi kuari taku vilu ara ñaa kuntani túkulu ria katyi ñá kuari kee sío siiri teteri ra ntañu´u ri ntañu´u ri ra ta tyateri nu ñu´u ra sara ña ika tete ri ta´n ri siviri ra tani sinu ni teteri ra sara ña sii ntaa ri ña ixtari ixtari ñu´ù ka ntasa saviri nu ña nùù ña kini ni teteri ra ta tina ara kosari ha satyi ntani ku ni teteri´ha ani kua nùù silla a nikua ña toko ve´e a nikua nta nami ninímiri ra teteri tyi ko kontiniri ra vilu ka´ra yaa luka ñaa Tu'un ntakanini ri a siniluri haka ña sari tyo sava ñaka kua´ña ntee mii ña sìin sìin kuu iiri tyi koku saari ña saña sa tari tyi sìin sìia ni kutuva ri sari ña vasiri ña yuvi